<noise> Ia, tokony tsinjarain̈a izen̈y koa fa olo olo manana haren̈a zen̈y tokony tsinjarain̈a zen̈y, mba ampian̈a ny tsy fitovian̈a fôtony olo manan̈a koa manjàka man̈ambanimban̈y olo tsy man̈an̈a jiàby; koa fa mirana jiàby amizay olo an̈a fanan̈an-ten̈a tsisy olo afaka mifan̈ambanimbany, tsisy olo mifan̈ano ratsy zen̈y feky. Ia ny tsy fan̈an̈an'olo bàka an̈ovan'olo raha tsy manjary de bôka koa fa man̈ana jiàby tsisy an'izen̈y.